E karazana zavatra afangaro amigne e pizza itako da ao anatin'izany gne frômazy, da misy avao koa gne hena, da misy tamatesy avao koa gn'eo, da ao koa gne saosy- saosy tomaty zay.